. mme unam <hesitation> enyenede ifiọk unam mkpo edi mme unam enu ekpamede uwem mmo eti ẹti, edi mme unam edide mmo <hesitation> etiede edia mkpo man asua idisim mno kied ke <hesitation> etu mme unam oro edi akpri unam oro edi akpri unam nte ekuọn, ekuọn ikpọk okro nsie enyenede do, Mkpo ika nte nditotuk e edikhe emen idein nsie esin ke esid unam myin nkuade ifiok okponde eti eti onyun̄ edide se edude oro ifiọk nsie eye, edi unam e kuuede ikud. Ikud enyene nkari tutu. emekeme ndikude akaka ndimen e. Eduk ikpok nsie okro esine do, ofo ekete ke mkpo eke akpa, ke mkpo eke ifanke aba, afo ebe ọkpọn̄ ube ukpọn̄ e esan̄s usuk usuk aka mbubehe nsie mme unam mfen emi nkudde ke mmo ifiọk afan eti eti edi unam nte ebọk. <hesitation> Ebọk edi unam emi edide ekeme mbemisi ofo ekeme esesim e, enye ama ekekud firo. Enye ikud fin oro enye ekudde fin do emen idem nsie ekenyi, ekeme ndida ikọn̄ ofuk idem nsie nte ofro akasan̄a ebe ukwe e. Mme unam oro ntra edi unam emi ekudde nte ke ifiọk mmo ayam ọnyun̄ eye eti- eti. Mme ifiọk oro mmo enyenede ansim mmo edibe owu iwidke mmo, owu isọpke iwid mmo